Adzakádzaká, adzakádzaká ka vɔñsɛɛ kaá yɛna tʋmʋrɛ, ka dóŋɛɛ dzɛ ka vɔñsɛ, adzakádzaká ka vɔñsɛ yɛ fɛkɛ ka dágbaráá yá, bíɩ kaá gɛ ká dzɩñ ká la tɩwʋlʋ abéé bíɩ kaá gɛ ká tiŋ ká kɔnɩ atɛtɛ dodoo mini, bíɩ ka kpaŋsí na gbaákɩrɛ fɔlɔɔkʋrʋ, káá yele katɩ viii kaá kʋní bʋká vañŋɛ ká ka tʋ ka bisíre lɔ. Káá kɔnɩ mɩnɛɛ kaa kpaŋsɩ ná goóreé kaa gɛyá. Tɔɔ bíɩ bʋrʋtí kaá gɛ ká búti, bʋ táa yɛ fɛkɛ gɔɔrɛ ró bɔɔ. Ka táa yɛlɛŋí ka dzɩñ kala bɔɔ, ka vɔñŋɛɛ kaá kpáta ka dɔkʋ, káá kpátá kaá dzíŋ kaá lá tʋrʋrʋrʋrʋ álɩ kaa tala goóreé kaa láa. Bíɩ tiñtɔ róówá kaá tiñ bʋ táa taa yɛ fɛkɛ gɔɔrɛ bɔɔ bʋlɔɔ ŋñná sɩ bíɩ bʋrʋ wɛ bʋʋ fóéna kɛ bʋʋ gɛ bʋ sáñ kɛ mɔɔ bíɩ ka kpáta ka tala ka vɔñŋɛ lɔ mɔ, faá-faádzé mɔ, bʋná ka kpáta tiŋ atɛ tɛlɩ. Bʋká bíɩ bɔɔ wáana bʋʋ fóéna kɛ, títí bʋ tɔŋ sɩ bʋʋ dɔkʋ vɔñŋɛ mɔɔ ŋñná bʋ kpínɛɛ ɖara ka bʋ kpínɛɛ fɛlɛkɩ. Ŋnáa? Tɔɔ bʋká bʋ vɔñŋɛ káá kaá gbiŋna bʋ kasʋsɛ, na bʋngnɛŋgnɛñsɛ na bʋ kokórisé. Bíɩ kaá gɛ ká dí dito, ka vɔñsɛɛ ŋñná kaá kpaŋsí bɛ kaá yɛ bɩ ŋsɩ doówa mɩnɛ. Tɔɔ dágbaráá ka yɛ ka gnɩŋ ka sísíí dzɛ. Kasʋwa kaáá mɔsɩ sɩ kaá gaŋtɩ dziró bʋʋ sáŋ kɛ ka sísí. Bíɩ kokóriyá kaá lɔ kayɛ kaá káa tɔkɔ yéé lɔ ka mɔsí sɩ ká gaŋtɩ dziró bʋʋ sáŋ kɛ ka sísí. Ŋnáa? Bɔɔ lɔ ŋñná sɩ adzakádzaká ka vɔñŋɛ yáa ka dóŋɛ, ka vɔŋñŋɛɛ kaá loó, kaa sɔkɔná ka ka sɔkɔrɛ ka áyia mɛɛ dzɛ, bɔɔ ɩsɔɔ fɛyá ká ró sɩ dóŋɛ ká yúkú ká loó ka dúúnia mɛɛ dzɛ.